Кumbukumbu kana kindo gigo nkikumbukie chevoka kabitha nighe mdu, ní shule. Aghire mfiri hau shule, ole- nekikushore darasa yakwe yevoka wo nilekei darasa ya kawi kana, kando ei idarasa ya kawi kwi nilechererue shule. Kaishi shule ferichi nikuhandu hekula, kuhangi wedhe inichereriwe. Genagende shule kwiya handu kwaka haya kula harehuwa kwiyo kwiyo. Va monita kana mthimamizi nne kiranja silagha kiranja mungemukia. Akava andeni shitaki kwa mwalimu, vanaevarwo kunishasho nikalegha nikava mkai. Basi kafumia ma-mwalimu akailagha vijana va- varue sikela injikelanyi wakanjigwara, nio nikashazwa. Hiyo kindo ethikatiwa enyu na mwalimu roeru mwalimu nothoule mwalimu. Mwalimu alekiwa wakati liore ni mwalimu ndio wele mwarimu mro wa shule ho Solomoni Tuvana. Vane gweriwe kunu marende na mavoko ni vafijana vavarwe ka mwalimu akavaa anjishasha ni vuruka uka ukwiyo na shazu kindo kithika kiva enyu.